עאדי נאח׳ד מעאיא ח׳מסה דיאל אלחואיג׳ לי ראדי יעאונוני באש נעיש, אול חאג׳ה אלמא נקי בזאף חית אלחיאת בלא מא מסתחילה, תאניא אלאדואת לטהי ואלתח׳זין באש נוג׳ד אלמאכלא ונחאפד עליהא, תאלתא כתוב אאו אג׳הזה אלאכתרוניה באש נקרא ולא נסמע מוסיקא, ראבענא אדואת אלסיד ואלזראעה באש נقدر נג׳יב מאכלתי, וכ׳אמסא אדואת טביה ואסעאפות באש נתעמל מע איי ג׳רח׳.